Njí manţíj ngëfeţar kañan. Baloŋ bëran njí, baloŋ ţíj ngёyipal ngёntaanjá ngёtёb, baloŋ ţíj ngёyipal ngёntaanjá, baloŋ ţíj ngёyipal kañan.